Anggota mareppeqkuq <hesitation> naulle iyaq bilangeng riyaseqna duappulo e riyaseqna duappulo e tau umuruqna sekitaraq duappulo eppaq gangka telluppulo taung